نایجیریا په افریقا کی یو هیواد دی چی ډېر قومونه او ژبی لری هلته د واده مراسم ډېر مهم ګڼل کیږی په دودیزو ودونو کی، کورنۍ سره یو ځای کیږی او یوبل ته تحفی ورکوی همدارنګه، موسیقی او رقص د نایجیریا د کلتور مهمی برخې دی د دوی محلی لباسونه ډېر رنګین اوښایسته وی. خلک د مشرانو ډیر احترام کوی. دا رواجونه د نایجیریا د کلتوری مهمه برخه ګڼل کیږی.